Jadi, nilai kehidupan. Nilai kehidupan, sa banyak belajar dari sa punya bapak. <hesitation> sa pu bapa itu dia itu dari kecil itu dia hidup tanpa orang tua dari sma- sma. Sma hidup tanpa orang tua, malah dia menghidupi tiga anak- dia yang menghidupi tiga anak, sa punya bapa. <noise> Dia tu sistemnya tu dia ambil tu jika kita- kita ingin hidup maka kita bekerja. Kita bekerja tuh apapun itu kita kerjakan. Mau itu pekerjaan kecil, mau itu pekerjaan terhina, kerjakan. Karena kita tidak tahu rejeki kedepan itu dari mana. Rejeki itu bisa datang dari mana saja. Ada yang punya pekerjaan terhormat, dong tra dapat rejeki apa-apa. Dong hanya begitu-begitu saja. Mereka cuma mentok di terhormat saja, tapi terhormatnya tu cuma jabatannya, rejekinya tu tidak ada sama sekali. Ada yang bekerja cuma <noise> ya kecil-kecilan, mohon maaf cleaning service lah dan lain-lain. Mereka justru punya rejeki lebih banyak. Rejeki itu bukan soal ekonomi. Rejeki itu seperti tong punya punya keluarga bahagia dengan apa yang tong dapat, tong pu keluarga bisa makan hari ini, tong pu keluarga ada tabungan untuk besok. Setidaknya di dalam tong pu keluarga itu ada isi. Jadi sa belajar nilai yang paling sa harus pegang dalam kehidupan itu, sa dimana, sa lagi berdiri dimana, sa lagi bernafas dimana tempat yang saya ada berdiri sekarang ini, jika saya mentok dengan sesuatu yang saya banggakan, sa tidak akan maju. Jadi apapun yang sa lihat, sa kalau mau maju, belajar. Belajar dengan cara apa? Bekerja. Kerjakan apapun yang ko lihat di depan. Pasti waktu itu terus berjalan, jadi setiap apapun yang kita kerja tu pasti tong bisa kasi selesai. Jadi ko tetap ko liat ke depan saja, kau kerja saja. Jadi jangan terlalu rasa terhina dengan apa yang ko miliki sekarang. Karena belum tentu yang ko miliki sekarang itu paling rendah. Di dunia ini setiap manusia punya tipe-tipe quadrat masing-masing jadi ko semangat saja. Sa punya nilai itu yang sa ambil di sa bapa. Jadi sampai sekarang ni sa kalo di kampus sa kadang sa bisa hidup sampe satu tahun sekali tra dapat uang juga sa bisa hidup. Sa tidak bayar kost. Pernah pengalaman sa tidak bayar kost satu tahun tapi saya bilang sa punya ibu kost, saya bilang, "ibu, sa lagi tidak ada uang, ada pekerjaan apa di kost ini kasi ke saya, bu. Sebagai tutupi sa tinggal di sini untuk sambil tunggu-tunggu sa punya uang ini dia ada, baru nanti sa cicil," kayak begitu. Jadi, kerjakan saja. Apa itu, kerjakan saja. Tidak usah merasa terhina. Kerjakan saja. Berkat itu pasti datang.